Lafa hanao CV e, ny atao amin'ny farany ambony eny da ny sarintegna, lafa manarakaraky azy amin'izay atao ao ny mombamomba antegna, da vita zay da ampidiry ny tanjona tiantegna ho tratrary miaraky amin'ny traikefa amin'ny asa izay efa nataontegna, da manarakarak'izay ny fanabeaza sy ny fahaizanao.